ବରା ନୁମ୍ବର ଵିଶର ଭାଵାନ୍ତି ବର୍ଶାକେ ବରା ମାସାଓ ଓଟେ। ଡୋଜନ କୋ ବରା ବର୍ଶାକେ ବରା ମାସାଓ। <hesitation> ଓଟେ ଡୋଜନ ବରା ବରା ନୁମ୍ବର କୋ ସଂକିତ କରୂଜୀ। <hesitation> ଡୋଜନ ଔର ଲାଂଥ।